<hesitation> Fomba mahomby hafantarana zamadinika safafo maro ndreka <hesitation> miezaka anao magnovagnova sakafo hoaniny an de atoronao ananjy fomba fagnanaovana ananjy an, de akeo koa resaka fondrahoana sambeka an, de atoronao ananjy hoe;: karanzao fagnanaovana anty an, de karanzao siron'ity.